<hesitation> Akeokeo amin'ny fito eo i mail voaraiko isakerinandro <hesitation> efatra amignanjy akeo miresaka resaka asa fôgna de ny telo ambiny, de ndraindraika fianakaviagnanay magnadina hoe karakory fahasalamana, ino vaovaoko aty, satria mifagnalavitra, eo koa ho an'ny sakezakon de namagna moa oe ndraindraika masiaro ndraindraika magnadina hoe karakôry mi zaho aty.